په لوړ رطوبت لرونکي چاپیریال کې د پخلي څو ننګونې شتون لري، لکه د خوړو ژر خرابیدل او د بکتریاوو زیاتوالی. رطوبت کولی شي د اوړو او نورو موادو جوړښت ته زیان ورسوي، چې د پخلي پروسه سخته کوي. همدارنګه، په لوړ رطوبت کې د ګرمۍ جذبول ورو کیږي د پخلي وخت اوږدوي.